Oravaq korjasõq hindäle talvõs egäsugutsit asjo. Külh tammõtõhvo, külh pähkmit. Ma tiiä, et sis nä käkväq nuuq ärq kohegi ja sis talvõl otsvaq üles ja sööväq naid.